Fagnamboarana patina pizza ao, malaka anao lafariny, avakeo sira hely <hesitation> avakeo lévure. Lafariny igny alatsakanao agnaty bol ake dia kafakafainao afovoany akeo. Alatsakanao koa atody. Atody koa mbola ilaigna